Yuka kua na tú tu jinidá nasá nté in ñayivi ko ja ja ja in in in in yo ñayivi tu jinina nasá nasá nte in ñayivi.